Sa kuman unkeinde ku ya tantu mo ange se meong kala soudang, ude kapa sema saru se toyo se sapi satu ona saisya solewo. saisya lolewo tetap tetap kenden tantu nyonyaku ta perna mo kini kini asu. ma mene menes manja dai makintu ma kampo kampoi kandang gom poane kimei kimo a doan tentu se raringaten dei kepa ku keinde ku tantu tansa sou dang, sou dang tare ko memang man dei jarpa wi ai sou dang kan sabei lenjera dei man meilot rumrnde man dumou tetap meinde samlek sesou dang